شوف أحسن حاجه نشتي نبدا بيها صباح ربي هو مولاي نوض يتوضى ويصلي، يتقهوى مليح ويشرب <hesitation> يش- يشرب الما ويشرب القهوه، من بعد يرجع يتكا يزيد يرجع يرقد، يتكا مليح، من بعد ينوض يتقدى ويزيد يخرج يدور شويه ويرجع يقيل من بعد يزيد ينوض بعد العصر ملي يروح يصلي العصر ويرجع، يتلاقى شويه مع الصحاب مع الاصدقاء مع ليزاميات ويروح.